لا أظن إنه يجب على الحكومة إيلاء ال الأولوية للنمو الاجتصادي أو للحفاظ على البيئة، وإنها تختار أحدهما على الآخر، الحكومات لازم إنها توازن بين الاثنين، النمو مهم، بس إذا أهملنا البيئة بنعاني في المستجبل، التنمية المستدامة تعني إنه نحجج التجدم مع الحفاظ على البيئة، وهذا هو الطريق الصحيح.